Olokkoloq mappakaciddiq-ciddiq e iyana ritu bawi apaqna itu bawi e amo to tai nagaru maneng to amo to asu nanre to bakke nanre to agi-agi nedding e nanre labeq maneng deqna pappada olokkoloq e saisaq